To ii borey jama araŋ goono ga maa aayi. Ŋwaaray ra day ŋwaaray kaŋ yaŋ ga faala kaŋ yaŋ goono iri talakay se kaŋ ii ga waasu ka day kuma d'i day ii ma maa a ŋwaayaŋ kaani. Ii ga day Hayni zama Hayni doole ii man day. Nga no ga te hay kulu kaŋ dumi niga ba. Niga Hayni day man te Furkusu m'a haŋ, Hayni man te Hawru man ŋwa, Hayni man te komandi ama haŋ <hesitation> nga ne hay kaŋ ga faala kuma guna gaari yaŋ goono. Gaari ii gan te Hawru ii man ŋwa, ii gan te Hawru day kuma ii gan kaasum yaadin ii man ŋwa. Nidi doole a gonda faala. Roogo mo yaadin no. Roogo ni gan day, ma Roogo hina ka ŋwa, ma Roogo te dambu, ma Roogo te <hesitation> bita-bita yaŋ day kulu niga Roogo te man ŋwa. To nidi aga faala nooya me to zama ii si ne ii ma moy zo dan zama moy zo wo kala boro kaŋ ga ne nga gonda nooru, no ga ne nga ga day haŋ kaŋ ga ŋwa da. Amma wane yaŋ wo kaŋ ay ci araŋ se Kolkati yaŋ goono day, Hayni, Haamo, Somno i kulu day ii wo ii yaŋ ii kaŋ yaŋ kaci talakay ngey no ii ga day ka ŋwa. To nidi mo a faala ii se nooya. Amma hay kulu kaŋ ii si hin ka day, kaŋ b'a ii fundey baayi nidi ii si hin kaŋ te. Haŋ kaŋ ga faala nga no ii ga day.